Kuako jae yaikatuta yandepoki yaparavɨkɨ, ya mbopinta vaera, mbaenunga yaesava, jare yaesauka vaera yayappogue omae reta jejevaera, oïme oyeapo vaera, tela, vidrio, ivira, mbae pirere